À quella pellicola che an fæto anni fa, "Twister", dapeu a-e imagini do telegiornale quande vëgne o tornado in Flòrdia, ò inti Caraibi, tipo Haiti, e lascia tutto destruto; o çê neigro de nuvie neigre, e tutti che scappan co-a coa de machine che lascian o Paise, se peuan.